इत्ये काफी प्रकार की टोपिया होत हैं जो विभिन्न संस्कृतियों और मौसम और फैशन ट्रेंड्स के आधार पर पहने जात हैं। जैसे टूपी भारत में विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय द्वारा पहनी जात है। पगड़ी विशेष रूप से सिख धर्म द्वारा पहनी जात है। उमेर मध्य पूर्व में उत्तरी अफ्रीका में लोकप्रिय होत है। स्ट्रॉहैट कई देशों विशेष रूप से गर्मियों में इको उपयोग कारो जात है। कूबरा मुस्लिम पुरषों द्वारा पहनी जात है।